Raggae yɛ ndwom bia m'ani gye ho paa. Firi sɛ sɛneɛ nnwom no si kɔ no ne ahuriahuri a ɛwɔm no. Ɛyɛ nnwom bia ɔma wo ho ba wo ho so. Na afei wodi sɛneɛ nnwom no ɔɔkɔ n'akyi. Na afei mu nsɛm no nso sɛ wotie a ɔyɛ afutuo nsɛm a ɔde ɔɔma nnipa. Raggae yɛ ndwom bia sɛneɛ ɔteeɛ biaa ɔntwam. Ɔbɛdi mfe ha mfeɛ ha koraa na ne dɛ no ne nsɛm a ɔɔka no nyinaa no yɛ afutuo nsɛm a ɔmfa ho ne som a wo wɔm biaa no ɔka nokorɛ nsɛm bi kyerɛ wo. Nti medɛ nnwom a m'ani gye ho paa baako no yɛ Raggae. Nti Lucky Dube ne Bob Marley na afei Apha Blonde yɛ luck ɛɛɛrrmm <hesitation> nwontofoɔ bia mpɛ bɛasɛm paa.